أفظل إني أعيش في جرية صغيرة لأ، ن فيها أجواء هادئة وعلاقات أجوي بين الناس ،كذا في وئام وانسجام بينا وبين بعض الحياة ،في الجرية تكون بسيطة ومريحة ،واحب الطبيعة من حولي، بينما المدينة الكبيرة فيها صخب وزحام ودوشة لكن القري تعطي كذا شعور بالانتماء والراحة والاسترخاء ،كل ان كذا حول بعظهم عارف بعظ.